أول شئ بطلع الچوال و بشوفلي شئ أشغله ممكن أتفرچلي على مسلسل أو مقتع يوتيوب و بعدين ممكن أفتح كتاب أو روايه أقرأ فيها شوى و لو مليت أسولف مع حد حواليا أو أتمشى بالمكان أكتشف لين يچي الوقت.